komiði sæl og verið velkomin í vikunnar í þættinum í dag ætlum við að fara yfir það sem gerðist um það bil tveir af hverjum þremur Íslendingum telja íslenska stjórnmálamenn gera of lítið til að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda

hér á landi þetta er meðal þess sem kemur fram í umhverfiskönnun Gallups sem kynnt var á umhverfisráðstefnu í síðustu viku Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra ávarpaði ráðstefnuna þessi mál snúast ekki um einhverja óljósa og fjarlæga

hvað við getum gert í dag til að gera jörðina okkar lífvænlega fyrir næstu og þarnæstu kynslóð Íslendingar gefa bæði stjórnvöldum og sveitarfélögum að meðaltali tvö komma níu stjörnur af sex mögulegum fyrir aðgerðir þeirra til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda gróðurhúsalofttegundir koma til dæmis frá mörgum verksmiðjum og farartækjum eins og

flugvélum og bílum en þær hafa áhrif á loftslag jarðar Kristín Linda Árnadóttir forstjóri Umhverfisstofnunar segir að Íslendingar séu tilbúnir til að gera betur í umhverfismálum jú við

svo sannarlega að gera betur en könnunin sýnir líka að almenningur er tilbúinn og almenningur

að setja pressu á okkur stjórnvöld að gera betur við vitum það líka að það er fullt af tækifærum til þess að gera betur ég tók eftir því til dæmis í dag að er að aukast þetta viljum við ekki sjá við viljum flokka flokka flokka og draga úr magni úrgangs til urðunar til að mynda hafa komið í ljós á átta stöðum á Mars eftir að rof varð á yfirborði plánetunnar rof verður þegar til dæmis vindur blæs efni burt þetta bendir til þess að ís úr vatni sé að finna víðar en

áður var talið á rauðu plánetunni ísinn uppgötvaðist eftir tíu ára rannsóknir á myndum og gögnum frá könnunarfari NASA sem hringsólar um Mars við höfum annars lengi vitað af frosnu vatni á mörgum stöðum á Mars en hann er oftast falinn undir yfirborðinu þarna sjáum við hins vegar glitta í hann aðeins einn til tvo metra undir yfirborðinu það er mikilvægt fyrir vísindamenn að rannsaka ís á Mars ísinn geymir nefnilega upplýsingar um loftslagssögu plánetunnar auk þess gæti nú verið auðveldara fyrir Mars könnuðu framtíðarinnar að ná til vatnsins hvort sem það verða geimfarar eða ómönnuð

skúmaskot er nýtt barnaleikrit sem var frumsýnt á Litla sviði Borgarleikhússins fyrir rúmri viku leikritið er eftir Sölku Guðmundsdóttur sem var leikskáld hússins á síðasta leikári og leikstjóri sýningarinnar er Gréta Kristín Ómarsdóttir en um hvað fjallar skúmaskot skúmaskot þetta fjallar um tvær systur eru inni í Skeifunni eldri systirin Vala hún tapar í veðmáli þær fara inn í búð í skeifuna og fara svo að rífast og Rúna yngri systirin hún stingur af og ætlar lifa

lífinu eins og hana langar dularfulla auglýsingu og einhver skilti sem benda henni á að fara ofan í hlemm í jörðinni þar er henni lofað að bíði partý eftir henni og þar getur hún gert allt sem hana langar til

auðvitað tekur hún því tækifæri hún skríður þarna ofan í

töfrandi heim og mjög dularfullan stað sem heitir skúmaskot hittir þar rosalega skrýtnar persónur þetta ævintýri svo förum við

að átta okkur á því að kannski er ekkert sniðugt að hlaupa í burtu frá tilfinningunum

Papúa nýju Gíneu neyddust til að flýja heimili sín vegna eldgoss eldfjallið á eyjunni sem

legið í dvala byrjaði að rumska í síðustu viku og íbúar á

strax fluttir yfir á nærliggjandi eyju

hefur farið stöðugt vaxandi og nú þarf að flytja eyjarskeggja yfir á meginland Papúa nýju Gíneu samkvæmt þeim sem voru á staðnum varð mikil sprenging í fjallinu síðasta föstudag og það sást rauðglóandi bjarmi frá fjallstindinum stuttu eftir það mældist mikið magn brennisteinsvetnis í upp úr fjallinu brennisteinsvetni er gastegund sem kemur upp með heitri gufu og margir þekkja á lyktinni eða svokallaðri

nú hafa vísindamenn staðfest að hraun sé farið að renna úr

úr fjallinu teygja sig um sex hundruð metra upp í loft þetta er fyrsta gosið í frá því að skráning á eldgosum hófst

við Bergstaðarstræði í Reykjavík verður lokað á næstu dögum eftir sjötíu ára samfelldan rekstur Egill Ásgrímsson tók við verkstæðinu af föður sínum og hefur bólstrað húsgögn í um um sextíu ár

svona búinn að vera viðloðandi

byrjaði að gera eitthvað af viti svona sendast og

köttum fyrir að hafa haft nóg að gera öll þessi ár ég hef lent í því að klæða fyrir sömu fjölskylduna sama sófasettið þrisvar sinnum ég hef einu sinni lent á

konu sem er reyndar nýdáin en ég klæddi sama sófasettið fimm sinnum

ég var nú svo heppinn að hún átti ketti sem eyðilögðu

kettirnir eru bestu vinir eitt af því sem Egill og konan hans eru nú að losa sig við er efnið sem notað var til að bólstra stóla fyrir forsetann sem prýða móttökusalinn á Bessastöðum þetta kom mjög vel út þar

einhverjir fínir hafa tyllt sér á svona áklæði já ég held að bara flestir bara flestir sko á vinnustofu Egils er gólfið ansi slitið og virðist jafnvel ekki muna miklu að það hreinlega gefi sig

með hafa fjórar kynslóðir sömu fjölskyldu skorað fyrir Ísland Albert er sonur Guðmundar Benediktssonar barnabarn Inga Björns Albertssonar og langafi hans og nafni er Albert Guðmundsson en hann lék sinn fyrsta landsleik fyrir rúmum sjötíu árum Albert eldri var einn fyrsti atvinnumaður Íslendinga í fótbolta en hann lék meðal annars með ítalska stórveldinu enska liðinu

Nancy í Frakklandi hann lék sex leiki með íslenska landsliðinu og skoraði í þeim tvö mörk Ingi Björn Albertsson var lengi markahæsti leikmaðurinn í íslenskri knattspyrnu en hann skoraði hundrað tuttugu og sex mörk á ferlinum hann lék fimmtán leiki fyrir Ísland og skoraði í þeim tvö mörk Guðmundur

Benediktsson skoraði tvö mörk í þeim tíu leikjum sem hann lék fyrir landsliðið nú hefur sonur hans Albert Guðmundsson bæst í hópinn og hann hefur meira að segja bætt markamet þeirra allra með því að skora þrennu gegn Indónesíu það vakti mikla athygli á þegar svokallaðir

mældust í drykkjarvatninu í Reykjavík mælingar leiddu í ljós að

höfðu komist í vatnsból sem sjá öllum hverfum borgarinnar nema Grafarvogi Norðlingaholti

talið er að skýringin sé sú að mikil hefur verið að undanförnu eftir mikið frost þegar frosinn jarðvegur bráðnar getur yfirborðsvatn

komist í grunnvatn sem við drekkum og flutt með sér gerla mengunin í vatninu var ekki sögð mikil en Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sagði samt að það væri öruggara að sjóða vatnið úr krananum fleiri mælingar hafa nú verið gerðar og niðurstöðurnar sýna að mengunin var bara tímabundin það er þess vegna öruggt að drekka vatnið beint úr krananum og algjör óþarfi að sjóða það í Háskóla Íslands er nú hægt að skoða

mikill fjöldi gervitungla svífur yfir jörðinni þau hjálpa

við allskonar rannsóknir og senda upplýsingarnar til jarðar sum gervitungl eru mjög stór og fyrirferðamikil en með bættri tækni er sífellt verið að senda minni tungl á sporbaug um jörðu þrátt fyrir smæð geta þessi litlu tungl veitt miklar upplýsingar á mjög skömmum tíma er skotið út í geim með eldflaugum og síðan svífa þau alla jafna í nokkur hundruð kílómetra hæð yfir

um níutíu mínútur að fara heilan hring um jörðina og gervitungl fara oft sextíu ferðir á dag háskólinn nýtir upplýsingarnar sem tunglið sendir til dæmis í jarðvísindum hafrannsóknum og við rannsóknir á gosinu í Holuhrauni gervitungl frá Planet lab er til sýnis á Háskólatorgi og síðasti dagurinn til að skoða það er á morgun á veitingastað í Norður Karólínu í Bandaríkjunum mega gestir velja hversu mikið þeir borga fyrir matinn sem þeir borða veitingastaðurinn heitir a

eða sæti við borðið en það er einmitt hugmyndin á bak við staðinn að það sé pláss fyrir alla borga fyrir matinn geta þeir borgað fullt verð en þeir geta líka fengið að borga aðeins minna það er líka hægt að borga með því að hjálpa til á staðnum eigendur staðarins segja að markmiðið sé að fólki líði eins og það sé hluti af samfélagi geti rétt öðrum hjálparhönd og líði vel á staðnum sama hvað það eigi mikinn pening íslenska karlalandsliðið er úr leik

á Evrópumótinu í handbolta sem fer nú fram í Króatíu það varð ljóst þegar Svíþjóð vann Króatíu íslenska liðið hefði komist í milliriðil ef Króatar hefðu unnið Svía

fór vel af stað og vann Svíþjóð tuttugu og sex til tuttugu og fjórum Svíar hafa lengi verið Íslendingum erfiðir viðureignar og stundum hefur verið talað um Svía grýluna næst keppti Ísland við Króatíu en tapaði tuttugu og níu til tuttugu og tvö og tapaði líka fyrir Serbíu í fyrradag sá leikur byrjaði vel en undir lokin kom slæmur kafli og Serbar unnu að lokum tuttugu og níu til tuttugu og sex þetta er annað skiptið í röð sem Ísland kemst ekki áfram á Evrópumótinu en í þetta sinn munaði litlu það gengur bara betur næst Evrópusambandið ætlar að hefja strangt átak til þess að hætta notkun á einnota plasti í ríkjum sambandsins fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu það var tilkynnt í Brussel höfuðborg Belgíu á þriðjudaginn í staðinn fyrir plast verður lögð áhersla á að fólk noti hluti úr endurnýtanlegu eða endurvinnanlegu efni Evrópusambandið ætlar að setja mikla peninga í að rannsaka

hvernig hægt er að minnka plastnotkun og hvaða efni geta komið í staðinn mikil umræða hefur verið víða um heim um plastnotkun enda

fer mikið af plastinu sem við notum í sjóinn talið er að eftir fimmtíu ár verði meira af plasti en lífverum í sjónum ef ekkert er að gert Frans

formaður nefndar sem leiðir átakið segir að aðallega verði reynt að koma í veg fyrir notkun einnota plasts eins og til dæmis hann segir að það taki fimm sekúndur að búa svona hluti til þeir séu notaðir í fimm mínútur en

síðan taki fimm hundruð ár fyrir þá að brotna niður í náttúrunni

segir að stærsta verkefnið verði að sannfæra fólk um að nota minna plast og fyrirtæki að framleiða minna af því en það sé vel hægt ef allir taka höndum saman fulltrúar samtakanna læknar án landamæra eru staddir á Íslandi að kynna starfsemi sína samtökin vilja hvetja alla sem geta að rétta fram hjálparhönd markmið samtakanna læknar án landamæra er að allt fólk eigi rétt á að komast til læknis sama hvar það á heima hópur franskra lækna stofnaði samtökin nítján hundruð sjötíu og eitt og þau fengu friðarverðlaun Nóbels árið nítján hundruð níutíu og níu á hverju ári huga læknarnir að um tíu milljónum sjúklinga

Íslendingar starfa með læknum án landamæra og ein af þeim er Helena Jónsdóttir sálfræðingur ég var níu mánuði í Afganistan í Kundus á spítala ég var í Kaíró í Egyptalandi að vinna á klíník fyrir þolendur ofbeldis og kynferðisofbeldis ég var svo í Suður Súdan að vinna á

almennum spítala bara svona svolítið úti í skógi ég get alveg fullum fetum sagt

besta sem hefur komið fyrir mig sextíu og sjö stiga frost mældist í norðausturhluta Síberíu í Rússlandi á þriðjudag þar sem frostið var mest var kennsla fellt niður og foreldrum var ráðlagt að láta börn sín vera inni þar til kuldakastið hefði gengi yfir í Síberíu þykir ekkert stórmál að börn fari í skólann þótt það sé allt niður í fjörutíu stiga frost þegar frostið fór niður fyrir sextíu stig þótti vissara að fara varlega svona mikið frost getur nefnilega verið mjög hættulegt og þá er öruggara að halda sig heima sjónvarpið sýndi mynd frá þorpinu

af hitamæli þar sem súlan sem sýnir hitastigið hvarf mælirinn gat ekki sýnt meira en fimmtíu stiga frost

frost fyrir fimm árum féll

í þorpinu þegar frostið fór í sjötíu og eitt stig margir birtu myndir af sér á samfélagsmiðlum í frostinu þeirra á meðal var ár var þar engin breyting á þrátt fyrir miklar frosthörkur sem hafa gert mörgum Bandaríkjamönnum lífið leitt undanfarnar vikur þátttakendur létu kuldann ekki á sig fá og sér úr að neðan flestir voru reyndar afar vel búnir að öðru leyti við þökkum fyrir okkur í